Tena tian'olo manao an'io satsia ny hatsamy zaza madiniky zao manao an'io am'faritry misy anay etoy. Tena tian'olo manao bôly raiky, gny baskety io de io mandihy io. Io tena maro na hatsamy zaza madiniky aza fa manao an'io alefan'gny ray aman-dreniny manao azy laben'ny ray aman-dreniny mandany vola hampianarany gn'agnakiny resaka an'reo sport reo, tena maro ary tena mampalaza an'io firenena misy anay etoy reo sportif reo.